<hesitation> Raha ohatra hoe andeha Afrika Asimo ndraika zany zaho a <hesitation> lamba lamba sosotra zany ataoko a, lamba ohatra hoe sy mafagna zainy indôsiko tegna indôsiko akagny de telefaonina, telefaonina zany a <hesitation> raha sy mainsy ilaina foagna na akaiza na akaiza de vola, zay.